ba bore ba bore su uya bonidɛ ba boni yɛrɛ yɛrɛ mɛ wabe farafina tunye obebɛ developper a ba sire sinon oyi vaba tubabura tun ba bore su uya boni tua mimi awe maba police rawe sɛ tonu tua mibi awe ɛsi yan zu'in tua mibi awe vɛra ca don ba tonu toresɛro bebɛ bua aba bore yan ɲi powɛ ba bore tua wawi mɛba bore tua ba ɲi mabenɛ